Money kawit na naaf kana awilan nu wana iziing zunum la bina kana <hesitation> vara ramating amun sak dina <hesitation> dina vaarop varaawak dina mangaat la biru a naanda ma xana pe gat a zi doxoing laa binaa xa izi ma xa aramin amun kain san angare xa baalas kawit na uniq ko lataim di izi kain la bina amu nsaak di vara mangaat varaawak pana money maa amun saan xawit na doxo xa baalas kere taanin. Aamun varaang a baayaak ko di izit taamin di ma taangis pana vuna aa bina xare xa xawit naa izi doxo xo amun saak xo di saarak amun saan xa tanin xawit na uniq la taim bipo amun saan xa izi varaawak ma amun saak di mangaat ba naamun saan varaawak masing ni xa ga vaain ma xawit xa xawit xa namaan mun kain span aakere xa baalas tanin